Ta ye china á lo neva'a nka soi ya á, xi livi na'a nkaso lo ndeña'ai, ni jajna'a nka <hesitation> jajna'a nkaso lo ituuso i'ii te iyo orre te na keeso jɨ'ɨso, te ndoi te wa lo kunda'vi nka-inii lo ñatuso naá te i'ñajanai, a jnu ye ijña nkaso i'ii naá te na nka ye vee a na nka lo nde'yai naá te lujua i'ñai, te latekujna'ai takai, te lujua keei jue'ei a jnu ña'a te livi lujua yekuāā naá xi ñaliko kijlii, <noise> xi iyoi te livi iyo ye china á te ñaliko kijlii xi nini lo'oi, te nani orre te lujua ndojonoi te jue'ei, kukotoi jnu na kuu ye lo iyo naá. Te lujua iyo tuku lavai xi iyo jna-inii lo jonondeei, a ndee nka jue'eso te lujua kuu kolonuui te inondeei jue'e nde'yai jnu ñatu na nka kuu ye lo iyo naá lujua kuu ye nda'vi ye <noise> china naá xi livi ndee ña'ai a jnu ye ndeka nkaso ye kichi naá te lujua yolonuui nuu ye kichi naá jue'e a livi lujua ndee ña'ai tuku.